ديمه ياسر ديمه بورتابل في يدي يميااا نشد التليفون في يدي نثبت و نارش و نتلقني و نارى الفيس بوك نارى كل شئ هههه نجم ما نقل ااا حكايه أربعتاش مره خمستاش مره في النهار.